<noise> Tegna ialagna tsigny ah zalahy eh! isaoragna mo zany nare tsy nisalasala nagnome hevitra agnare mahakasika izy igny, tsy magninona niagny nare tsy magnefa, de eh ao fa nde ivolagnako zany ngiah mpahandrognay akao mba izaha solution zegny mahakasika ny tsirogn'ny hagniny.